کل دنیا وچ کئی پرمپرک مٹھائیاں ہن۔ جو الگ الگ سبھیاچار دی مِٹھی سوغات ہے۔ کجھ مٹھائیاں جو تہانوں چکھنے چاہیدیاں ہن، اگے پلئیاں ہن، گلاب جامن، دودھ دے کھوئے نال بنیا، نال پانی۔ بقلاوہ، پتلے پتلے فیلو پیسٹری دے پتے، تے بادام نال، ایہ مٹھائی کرنچی تے رس دار ہوندی ہے۔ <hesitation> کریپس، پتلے پین کیکس، سپیشلی، جو عام طور تے الگ الگ طرح پیش کیتے جان دے ہن۔ تیرامیسو، <hesitation> ماسکارپونے، کافی تے، سوادلی، بسکٹاں نال پانی، اس مٹھائی دا سواد کافی دلچسپ ہوندا ہے۔ موچی، چب چیوے چاول دے آٹے نال بنی، ایہ مٹھائی اندروں مٹھے بھراؤے نال بنی ہندی ہے۔ بیسکلی دے ناتے <hesitation> ایہہ کری۔